व्यक्तित्व मा बदलाव की प्रक्रिया आप मा जागरूकता से शुरू होवे। जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार, विचारो और भावनाओ पे ध्यान देवे वो अपनी कमजोरी और ताकतो को पहचान सके। यह आत्म लेशन वा व्यक्ति को निर्णय लेने मा मदद करे और उन पहलुओ को बदलने मा सक्षम बन सके जो गुण न चाहमतो। व्यक्तित्व को बदलने के लिया नई आदतो को अपनाना जरूरी है। उदाहरण के लिया अगर कोई व्यक्ति संभविक रूप ते संचोवती है तो उसे सामाजिक परिस्थितियो मा शामिल होना पड़ेगो, अवसर बढ़ाना होगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगो। अपने डर को सामना करना पड़ेगो समय के साथ ये आदते व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकेंगी।